Sohõ ɲuna yaŋ no aran na ay hã matekaŋ i ga tey da kambey, ɲunayŋo a ma boori mate kul kaŋ i ga ba. Toh barfoyaŋ matekaŋ i ga te a se i ga daŋ haro ra no kala da i na bakandi, di i na bakandi a tay ga i ma ceeci ka safun ka'ka ka daŋ a ra ka ɲuna, i ga ɲuna moso-moso i ga kankam ɲunu-ɲunu moso-moso i ga kankam i ga ziiri kala a ma boori din te a se hari fo ihinka, ihinza toh ni ga di no za ni te hari fo ni ga di ziibo zabu ihinka ziibo zabu ihinzanta ni ga di ziibo zabu toh i taacanta ni ga dan hinne no haro ra, ka'ka kufo ga fun a ra. Toh ni bumbo bay a hanan amma da ni sa ɲuna ka kankam ka ziiri a ma boori ay man di mate kul kaŋ no ziibo ga te ka fun. Din ɲuna ni zini suba da ni na daŋ i ga ne ah wane ya baŋkara ziibo si ga ba fun wala a manna ɲuna no. Toh amma da ni na ɲuna a ma boori ni du tondo ma ziiri a ma boori kala ma kunkuni ni ga ziiri ni ga kunkuni ni ga ziiri ni ga kunkuni a ma boori a te ma za ka'koy ka gisi. Toh da ni na dan din fatta nda bani samay no i ga bay ni darbayo ni na ɲuna a ma boori hala ni na tondo daŋ ka ziiri a boori mate kul kaŋ i ga ba. Amma da manci yaadin no ni te a se ni di a si te matekaŋ a ga boori kaŋ a ga fatta, boray ga di a hanan gumo i ga di matekaŋ a go a ga boori.